L'ea un giorno de mattin, lê o doveiva affittâ unna stançia de unna casa che o gestiva, affittando à studenti, l'atra a çercava unna stançia, a l'ea in Erasmus. No se son innamoæ subito, ma ve garantiscio che stan ancon insemme dòppo 15 anni e gh'an doe figge, belle comme tutto.